Záh noh áh úh ñih áh ngie táh ló áh múo tsá ló laig aim múo uh ñih láh cheíh yiu goih je mu taig müh cualquier mü joh titular cha fu yá sea de-de chá santo chi lau chá ain zá ni fu ain chá éh mü taih góh yíu joíh gíe tsáh úh noh jóh noh úh noh doh joh ló tsá jaum chá íh tsá jain óh jóh-jóh noh ain-ain shía tai ain depende ain que-que numero de familia aí au ain visitante zein éh jóh laig náh shíí chíu jaum do náh shíu chíu joh zóh tsá oh, zóh tsá jaum do joh noh pues lá aig muo có jaum óh unos tres, cuatro horas chí gai áh flama alta jóh noh chí jaih táh. Joh muo nain chí jaíh la oh muo naí laig ngo-ngo kó tsá ngo có óh náh tsá tó ñih jóh náh tsá tó noh ajo náh tsá tó úh maí náh noh chá cú lain tsá tó náh tsá tó óh zé chá jaum náh tsá tó muo joh áh col-col noh áh tradicional áh regional jóh col criollo col de hojas muo óho cole áh-áh múoh áh jóh tó tsá óh báh óh puo jo-jo no máh ku oih úh ñih jóh noh múo gá kó gaun do joh-joh tó tsá áh joh já láh áh ingrediente óh áh fuó tó tsá pimienta, clavo, comino yá molido jo sal. Góh no ajo noh úh main noh tó tsá noh cá-cá gá có chiu jaum joh ain joh pues aig óh éh jaíh la joh muo tsá báh úh noh jóh se muo tsá muo tsá noh pues éh amarrillo báh muo, muo tsá amarillo joh ná zóh tsá jaum, jaum óho yáh seá amarillo de tau zih amarillo cha-cha naum jaum joh éh joh gi zóh tsá la joh muo gá co déh joh ná-ná muo tsá asar uh maíh, muo tsá asar muh, muo tsá asar jóh. No niun tsá chái licuadora jó ko aum-aum para que có zóh color có laig amarillo góh náh caig tsá aum chile ancho, chile guajillo áh gó caig tsáh jóh cóh la yiuh có muh cóh joh noh joh óh chiá tsáh mismo cóh mju cha jaum doh noh chía tsá chai licuadora úh buh tsá cóh muh có éh aum uh maíh éh áh nah caig óh joh báh có múh yaíh mismi có mju cha jaum dóh joh chía tsá jo noh láh jo muo tsá áh úh ñih báh marillo jóh máh-máh laig cu aig áh já jo no pues záh úh ñi shía jo na lá ba eh la báh fain óh chin taig müh éh gie tsá lau jóh-jóh zá caí já lá-já lá aig jóh áh jóh záig záh noh caig tsá joh chá chicharos áh jo já láh joh cuó já láh jóh-jóh col já lá noh já lá aig óh-óh íh ñiu já lá aí. Jóh caíh-caíh tsá laig aí muoh jóh tó tsah aum tó tsáh úh maíh tó tsáh ajo tó tsáh jo-jo caí tsáh noh cai tsa kóh joh noh caíg tsáh kóh áh joh áh zaí óh íh caíh áh já.